<hesitation> ne fɔ̃ ŋdekĩgni ya fia, ne wò tsĩ ekpɔ akpɔnɔ ɖe, ekpɔ lait ɖe ne ɖo tsi ye etsɔ nu le ŋdekĩgni mea, enye nu dzɔnadzi ne ŋtsã. Vɔa magblɔe via be, nmeɖui kpɔ via tsa eyi ƒe ame ewu ƒe ame eve alo ewu ƒe ame atɔ̃ ŋtɔtsã ye nye ŋgba ɖui kpɔ oa. Alo ye kpɔ ete via ye ekpɔ be ga ya me via, ete ya via ye ɖɛ, ye wɔ dza ɖe eŋti, ne me gba toe fufu o tsã ye wɔ dza ɖe eŋti via keŋ kpo ne wò tsãe axɔ da ɖe kplɔ̃ dzia, ya ɖui, ya ɖɔ ƒodo, enye nuwo wodzro nam pɛ voa, nye me kpɔɛ oa, nye me le eɖu o. Kumea gbɔ kpo wo dzo gblem ɖo kpoa, kumea kpoe nyi nu yi ne mele be na le ɖuɖu vɔa emɔwoa wodzro nam le eme loo.